Tsue fifatsuts te nom a nyo koman a numaa tsonyo tan tama vanyo me tsina vanyo finei nyo mas ruak faarof rou nyo te govets binun koman na fan. An binun koman na fan, nyo mas kat rou ya, tan fakauts a mesmes iny nom a nat. Tsue fakouts kan te kat a ri tsonyo finei, nyo mas tsutsun rou faarei a moun, nainy te karap ronyo. Ana saa nyo mas kat rou ya. Nyo ma makuts a mesmes. Kat tan makuts a mesmes, ka na rof koman na numaa iny guei. Tsue fakouts, an tsue <hesitation> farof ana tsue fifatsuts te faan iny a ri mes ma nyo, <hesitation> nyo ma karap nyo te fatsuts rarin mangai tsiau kan, nainy te karap mi ror ri. Kat mes a ka, ri te fatsuts vanyo ya, ka tan, tanamots a mesmes. Nyo mas kamirou ka tan fatsitsi na mesmes te, mesmes tsonyo. kat tan tsue rori, tsikia, nyo mas kami rou kat tan faut a tsivou iny sa te tsue non buk agagon na tsonyo. ka tan mangiir a kan nyo mas kamiror ya. Nyo mas mangiir ror a mesmes tsiau nyo te kat faarof tsunia.